Ja na kuuñavanda losu chi viliun tu jaiauna jochoa kaali iki te joto sa yifi lulina yua te iiii kaa sa koi, jotoi este tiii vilioun yua te luson jata´iana chi este nitiou soni te latoina luson.